نقوم الصباح ، عادي نفطر نعمل شوية رياضة نمشي نبدى نحضر روحي نمشي للخدمة نتاعي نبدى نخدم ، نشوف حاجات شنوا هي ، من بعد نمشي اذا كان عندي تدريب والا عندي حاجة في التطوير الذاتي ، نمشي كيف كيف نقراها ، نكمل من خدمتي نروح للدار ، عندي الدار مثلا باش نشري باش نطيب نطيب لعشا نظف الدار ونتعشى ونسهر